मुक्त भाषण हर इंसान रो हक है, पर कहां-कहां सीमा तय करणी जरूरी <hesitation> छे। जब बोली दूसरां रो नुकसान पहुंचावै, अपमान करे या हिंसा अने नफरत फैलावै, तो उँका नियंत्रित करनू जरूरी होवा। कानून अने समाजिक नियमां सै सही सीमा तय होवैं, जिणसें समाज में शांति, सुरक्षा अने सदभाव बनी रहै।